Dok, peleu, gbonong, peedau, fwet, peranmundi, parapeleu, pidipidau, komvoi, bummo, araidok, arai pelu, arai gbonong, arai peedeu, araifwet, arai paranmundi, arai parapeleu, arai pidipidou, arai komvoi, kupelu, kupelu kandok, kan peleu, kan gbonong, kan peedau kan fwet, kan paran mundi, kan parapeleu, kan pidipidau, kan komvoi, yaajikunun, kan dok, kan peleu, kan gbonong, kan peedau kan fwet, kan paran mundi, kan parapeleu, kan pidipidau, kan komvoi, yaaji twet, kan dok, kan peleu, kan gbonong, kan peedau, kan fwet, kan paranmundi, kan para peleu, kan pidipidau, kan komvoi, yaajiparan mundi, kan dok, kai peleu, kan gbonong, kan peedan, kan fwet, kan paran mundi, kan para peleu, kan pidipidau, kan komvoi yaaji perapeleu, kan dok, kan peleu, kan gbonong ,kan peedau kan fwet, kan peranmundi, kan pera peleu, kan pidi pidau, kan komvoi, yaaji pidi pidau, kan dok, kan peleu, kan gbonong, kan peedau, kan fwet, kan peran mundi, kan pera peleu, kan pidipidau, kan komvoi, yaaji komvoi.